بعتجد أنه لو رجعت للماضي بشوف شو الشغلات والقرارات اللى أخذوها هاذيك العالم بذا الزمان أثرت علينا بالسلب وببدأ أغيرها منشان- منشان يكون المستقبل أفظل إنه بدخل الأختراعات الجديدة اللى عنا هون بهذا الزمان.